Pingak nana'ak biasa hataholi a paken peda nana'ak neuk lain, leleo kakau, aido no paa. Pingak saji biasa hataholi a paken peda nana'ak utama nai pingak saji ia. Pingak salad biasa pingak ia ukurana anana no peda salad boa nai lain.